E fiarovane soky, sy igny lamosiny feno silosilo igny avao kaiky izy io, laha ohatry ki misy raha mampatahotry an'azy defa miviny agn'atiny gn'agny izy da igny igny e lamosiny igny avao gn'hitanao amigneo igny la ohatry ka hoe, zay avao e fiarovany.